Aga paha- papahatta aga olokoloq masitta e yareggi malessi e nappa aga olokoloq matengngeq nappa aga la- aga pas- nassabari olokoloq malessi e yanaritu ko <hesitation> koe- koe yaseq na wai ye yanaritu anynyareng bawi asu sibawa pararang akko ke yaseq langi e yanaritu dongiq akko ko wai e bale nappa akko ko olokoloq matengnge e yanaritu <hesitation> ciccaq siba bojo <noise> nara ko wai e yanaritu bale <noise> yewe anynyarangnge malessi wi lari gara- apaq na appa aje na sibawa bawi e asu e siba pararangnge rata-rata appa aje na malessi lari yekko yaseq langi e dongi e apa engka fanni na yakko ko ku wai e bale we tosi yakko ko olokoloq matengngeq e yanaritu ciccaq e siba bojo e afaq na ko mi la- tattana e areggi ko yasseq na tana e tili jokka cedde tomi bawang aje na.